<hesitation> une kyu ndukukivona, ukuti ihera juise jikulee i- i- i- u- u- ifura jamunu? <hesitation> au jese jireke ukula ifura jamunu iki ndukivona, baho, ihera jikawesa kukula ifuraha jamunu. Kwasababu, umunu ihovoka kulingana ni- ni- nihali jamwene jamaisa kikunsungura, uvandu uvungi wunsute jiwesa jikule lakini, sio kwa- kwa- kwavujumula. Yaani, jikule isemu jafura, lakini sio- sio i- ukuta jijikula kira kinu, jikula, <hesitation> mfano umunu jiwesa, afanikiwe ukukula kila kinu, lakini sio ukuta jujuwesa ukunanilii, ukuta akule, akule akule ai- ifuraha jakira munu asangire kumaisa gamwene hamuna. Uweso ukuli u- u- umunu frani umpele ihera, ili akufurahi, jukufurahia kwasababu tunyahera. Lakini sio ukuti ajukufurahia, ukuta uve kumfurahisa, na wakati uvungi umfwano ununu tu, uvulola ungakulundala, ungakula undala utumile ihera, undala jisika munyumba itama, lakini je atamile kwasababu jafuraha jave au utamile kwajili ja- jafuraha jahera? uvona katamile pala kwasabau ivona kira kinu pwikire, na ivona, ipange. Angano ukukutatula isida itsamwene ikusipata, lakini sio ukuti anyafuraha <noise> maranyingi sana tulolilemu. <hesitation> mujamii ijukututsungula iji, <noise> avanu vivona vifanya hera kira kinu, lakini vikosa ifuraha, wakati uvungie kulimambo gakyenyeji umfwano <noise> <hesitation> i- i- amaisha kitu kakilasiku, katika ijamii, <noise> kulimambo gaimanyaka, <noise> avanu vaikwamini ukuta akulie ihera labada itsai- itsai- itsahuhavi, avange vikwamini utakulile isyaharali lakini, maranyingi tuloli avana vitumila ihera itsisio syaharali, au ihera syakukaba. <noise> Viva nihera, lakini ifuraha vikosa, kwasababu angalole isyinu syavombile. Ifuraha jira nakajipata ifuraha harisi. Upande uvungi ndikwi- ndipinduke tena uvupande tena uvupande uwafuraha, uvupande wafuraha, mfano uvo nihera, <noise> wesa ukavavomba avanu vafurahi, une nihera usukuviki ukavika avanu frani vafurahi, lakini sio uvupate ifuraha. Kwahiyo uve binafsi unimihera ukujikula ifuraha uve, ningumu sana, lakini, uve uwesa ukuvafurahisa avanu <noise> ijo jiwesekana, lakini sio uve upate upate ifuraha kwakukula ihera. <hesitation> Uwe uwesa uvike ifamilia jako jive nifuraha, <noise> lueri, kwasababu wunyahera akila kinu vinokwa vipata, kira kinu ikui- ikui- ikui ijamii ikujinokwa ukuju jipera kwasabu unyahera nyorosu, lakini ukuta uve. <hesitation> juwipate ifuraha kwasababu kunyahera, alio liva lijambo ligumu sana, naamu, ikingi kisibiti iso ukuto upatie ihera ukuva u- u- upatie ihera ikula ifuraha. Labda uve nihera, upa- upa uve nihera, lakini siom kwamana jakutu ukule, <hesitation> ukutu ukule baho, ukutu uve unyahera, ihera jirya, ujivike kununu, yaani ujivike vununu kwamaana ijakututamwe vunonu navanu ngavapele ihera au kuvasaidira amade imaisa gavene, sawa likini sio kwamanja ukutu ukule moja kwamoja ifuraha. Kutwa umunu ukunkosera, ungakosire ukundipe ihera, <hesitation> au uvombe amambo mujamii, utegemere ukuti ihera jako jijiva kinga kwava. <hesitation> punukawesa ufanikiwe, na ijo jitafsiri jakuti ihera jikuli ifuraha, jiva sio, ila ihera jiwesa jikula ifuraha kama, ihera ijako kujitumila vunonu. Kwasababu maranyingi sana ili upate furaha lazima uve nihera, une bila hera moja kwamoja uve ifuraha wiwa nuwinajo, naamu ungasake maranyingi sana avana vu abila hera, ifura vikosa, ila avana vanyahea, vanyafuraha, kwanini? kwasababu, ihera! jivika umunu ave nifuraha, kama ihera ijo jiva harali, na, <noise> ihera jose jikuvika uve nifuraha kwasababu, ihera jira kujipata kiharali. Tupinduka bahara, ukuti ihera josi jivika avanu vave vave nifuraha kama.